أوّلا، نحكيله <hesitation> على قاع واش قريت، قاع الشهادات لي قريتهم. مثلا واش من دروس خذيتهم سواء في في الثانوية و لا في الجامعة، و نقوله بلي الحوايج لي تعلمتهم من قرايتي، مثلا في الجامعة ماشي برك الدروس الحوايج لي أثرو ثاني على شخصيتي في تعليمي الجامعي ولا تعليمي الثانوي.